هوايتي المفضلة هي القراءة، يعني أستمتع فيها لإنها تأخذني لعوامل جديدة، وتفتح لي بعد آفاق مختلفة، يعني كل كتاب يعلمني شي جديد أو ينجلني يعني لمشاعر مختلفة ما قد حسيت فيها من جبل، بعد أحب الكتابة لإنها تعبر بعد عن أفكاري، وتخليني بعد أستكشف مشاعري بطريقة أعمق، وإنتي عندك أي هوايات مفظلة؟